اكتر شيء طريف كان من صحابي عامة هما اللي بيعملو الحجات الظريفة وبيكون كل الوقت هزار وضحك وبيكون وقت جميل يعني بستنى الوقت دا طبعا من وقت للتاني علشان اغير مود وأشوف الناس وتحسين النفسية